karlmenn á þrítugsaldri hafa verið hætt komnir eftir köfun í sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu á síðustu tveimur vikum forstöðumaður sundhallarinnar segir

að aukast og það geti verið stórhættulegt viðvaranir um óleyfilegt slím birtast vikulega í

Evrópu formaður barnalækna segir mikilvægt að fullorðnir séu hæfilega tortryggnir þegar þau leyfi börnum að prófa

prófa nýjungar yfir milljón ólöglegir brunnar eru á Spáni tveggja ára drengur féll ofan í einn slíkan í síðasta mánuði og lést voru flestir grafnir vegna skorts á vatni vegna þurrka aldrei hafa fleiri fuglategundir komið fram í

og nú breytingar eru að verða á þekktum fuglastofnum

til loftslagsbreytinga

fyrsta heims verður að veruleika í Vestmannaeyjum í vor

köfun getur verið stórhættuleg ef fólk kann ekki til verka segir forstöðumaður sundhallarinnar í Reykjavík tvö köfunarslys hafa orðið í sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu nýlega þar sem lá við drukknun nú hafa komið upp tvö tilvik á innan við tveimur vikum þar sem menn

hætt komnir við köfun í sundlaugum síðast í gærkvöld hér

Reykjavíkur hitt atvikið átti sér stað í

í Mosfellsbæ í bæði skipti voru það

sem sáu mennina meðvitundarlausa í lauginni snör viðbrögð gesta starfsfólks og viðbragðsaðila urðu til þess að ekki fór verr Logi Sigurfinnsson forstöðumaður sundhallarinnar í Reykjavík segir að svo virðist sem

í kafi sé að færast í aukana það sé stórhættulegt ef fólk kunni ekki til verka en hverjar eru helstu hætturnar númer aldrei einn ósköp einfaldlega þú

fylgist með

segir jafnframt að aldrei megi ofanda fyrir köfun né nýta sér svokallaða Hof aðferð sem þjálfar öndun og

fór beint úr köldum potti í laugina að kafa í dag

á Íslandi og þú mátt aldrei nota þá aðferð og

stórhættulegt oföndun er náttúrulega númer eitt tvö og þrjú það sem veldur slysum við fer magn koltvísýrings í blóði niður fyrir eðlileg mörk og á sama tíma bætist ekki við súrefni þá hætt við að fólk missi meðvitund við það að halda niðri í sér og lendir svo bara í

engin merki frá líkamanum og þá ertu bara komin upp að einhver sé heppinn og fylgist með þér lögreglan á höfuðborgarsvæðinu gerði húsleit á átta stöðum í fyrrinótt og í gærmorgun meðal annars á skemmtistað í miðborg Reykjavíkur vegna gruns um brotastarfsemi lagt var hald á gögn búnað og fjármuni en samkvæmt upplýsingum frá

lögreglu tengjast málin öll afskipti voru höfð af tuttugu og sex manns þar af voru tíu færð til yfirheyrslu en var sleppt að henni lokinni ásamt hópi lögreglumanna tók starfsfólk skattrannsóknarstjóra þátt í aðgerðunum lögregla verst allra frétta af málinu vegna rannsóknarhagsmuna en rannsókn er á frumstigi skemmtistaðurinn

hefur verið innsiglaður ekki náðist í rekstrarstjóra staðarins og lögregla gefur ekki upp hvort

tengist aðgerðunum í fyrrinótt

eins og þau sem hægt er að fá af völdum

eftir að hafa handfjatlað slím vakti athygli ýmist búa börn slímið til sjálf eða kaupa Neytendastofa fylgist grannt með viðvörunum úr Evrópusambandsins og þar birtast sífellt nýjar tegundir af

óhætt að segja að það séu alla vegana ein til tvær á viku manstu eftir

sem hefur farið mikið yfir þessi leyfilegu mörk af

sem að ég sé gjarnan Teitur segir alla smásala og birgja bregðast hratt og vel við og taki hættulegt slím úr sölu hins vegar sé ekki hægt að fylgjast með

sem fólk kaupir á netinu það er frumefnið sem er bannað ef það er í of miklum mæli og það er reyndar alls ekki mikið ef vara eins og slím er með meira en núll komma þrjú grömm af í hverju kílói þá er

bönnuð á Evrópska efnahagssvæðinu fyrir utan þetta eina tilfelli um

hafa barnalæknar ekki orðið varir við eitranir af völdum

einkennum sem er verið að lýsa sem að gætu stafað af þessum efnum eru mjög algeng kviðverkir þreyta exem þetta

eru kvillar sem eru mjög algengir hjá börnum erfitt sé að átta sig á hvað valdi þeim en hins vegar telji hann þetta ekki hafa aukist síðan þessi hafi komið til landsins bór er í mörgum efnum eins og

þegar þessi efni eru notuð þarf að vera með hanska börn eru ekki með hanska þegar þau búa til slím hvorki þau né þeir fullorðnu sem bjóða frístundaheimilum eða til hátíðabrigða vita að bór getur verið í hráefnum sem notuð eru við

vera hægt að gera slím án

að fá börnin frá sjónvarpsskjánum og tölvuskjánum í að gera eitthvað skapandi en við verðum líka að

spyrja okkur þeirra spurningar er þetta örugglega örugg fyrir börnin Halldór Guðjón Björnsson fyrrverandi verkalýðsleiðtogi er látinn á nítugasta og fyrsta aldursári Halldór tók sæti í stjórn Dagsbrúnar árið nítján hundruð fimmtíu og átta og varð síðar starfsmaður félagsins varaformaður og formaður hann var formaður Dagsbrúnar Framsóknar stéttarfélags og síðan fyrsti formaður Eflingar stéttarfélags hann var einnig fyrsti formaður Starfsgreinasambands

Íslands og varaforseti Alþýðusambands Íslands auk þess gegndi Halldór ýmsum öðrum trúnaðarstörfum fyrir verkalýðshreyfinguna Halldór var einn helsti hugmyndasmiðurinn að miklum breytingum á skipulagi og uppbyggingu verkalýðsfélaganna í Reykjavík í lok síðustu aldar eiginkona Halldórs var Kristín Grímsdóttir og eignuðust þau fjögur börn veiðum og vinnslu á sæbjúgum hér

er stefnt í voða með nýrri reglugerð að sögn framkvæmdastjóra

vers í Þorlákshöfn þessar sjávarnytjar eru undirstaða reksturs fyrirtækisins í dag hafnarnes Ver í Þorlákshöfn er annað tveggja fyrirtækja á Íslandi sem gera út á útgerðin er með þrjá báta á

í vinnsluna í Þorlákshöfn

Hafnarnesi veri starfa um sextíu manns eru hryggjarstykkið í rekstrinum framkvæmdastjóri fyrirtækisins hefur miklar áhyggjur af nýrri reglugerð um

þeir eru annars vegar að herða veiðarnar sem við erum ekkert mótfallnir að vinna með

á sama tíma ætla þeir að veita þessum nýju

í Landanum hér eftir fréttir tugir þúsunda tóku í dag þátt í mótmælum í Madríd á Spáni til að lýsa yfir andstöðu við fyrirhugaðar viðræður ríkisstjórnar Spánar við aðskilnaðarsinna í Katalóníu réttarhöld hefjast í vikunni yfir leiðtogum aðskilnaðarsinna sem berjast fyrir sjálfstæði Katalóníu en forsætisráðherra Spánar hyggur á viðræður við aðskilnaðarsinna það hugnast fæstum úr röðum þriggja stjórnmálaflokka á hægri vængnum á Spáni sem boðuðu til fjölmennra mótmælanna í dag nú standa yfir réttarhöld í Tyrklandi yfir fræðimönnum sem stjórnvöld segja stuðningsmenn

stjórnmálasálfræðingur sem nýverið fylgdist með réttarhöldunum segir að verið sé að múlbinda fræðimennina fræðimennirnir eru

átta talsins og eiga það allir sameiginlegt að hafa snemma árs tvö þúsund og sextán skrifað nafn sitt á undirskriftalista til tyrkneskra stjórnvalda þar sem hvatt er til friðsamlegrar lausnar í deilunni við Kúrda tyrknesk yfirvöld ákváðu að með þessari yfirlýsingu

væri fólk að styðja við hryðjuverkasamtök þetta jafngilti því það sem hefur komið fyrir þessa fræðimenn nánast alla sem einn eða níutíu prósent þeirra er að þeir hafa verið reknir úr störfum sínum

háskóla lang flestir unnu við háskóla er flestum bannað að ferðast þeir komast ekki neitt réttarhöldin yfir fræðimönnunum standa nú yfir í Tyrklandi og Hulda var viðstödd nokkur þeirra á dögunum þegar hún var þar við eftirlit á vegum Alþjóðasamtaka kalla þau þessi réttarhöld copy paste réttarhöldin þarna er verið að rétta yfir þegar yfir lýkur rúmlega þúsund manns

eru gefnar út ákærur í stórum stíl þær eru allar eins það gleymist oft að breyta nöfnunum eða eða fara rétt með hluti

sem höfum verið að fylgjast með þessu að á yfirborðinu eru allir ferlar til staðar allt rétt gert en þegar nánar er að gáð er er mjög víða pottur brotinn alþjóðasamtök stjórnmálasálfræðinga eru ekki þau einu sem vakið hafa máls á ástandinu mannréttindavaktin hefur varað við þróun mála og segir aðgerðir

gegn starfsfólki fræðasamfélagsins geta af sér ritskoðun og hefta akademískt frelsi þá hafa hæstráðendur hjá Evrópusambandinu einnig lýst yfir áhyggjum og farið fram á að fræðimenn geti um frjálst höfuð strokið í landinu það er löngu búið að ákveða hver refsingin á að vera og allir hljóta sömu refsingu hingað til sem eru fimmtán mánuðir í fangelsi en frestað í fimm ef þau gera ekkert af sér annað á fimm árum þá eru þau mögulega laus allra málaen auðvitað er það önnur leið til að múlbinda þessa fræðimenn ólga hefur verið um fjölmiðlafrumvarp mennta og menningarmálaráðherra og hefur hörð gagnrýni borist úr borist úr Sjálfstæðisflokknum ráðherra gefur lítið fyrir gagnrýnina Lilja Alfreðsdóttir mennta og menningarmálaráðherra hefur kynnt frumvarp um opinberan fjárstuðning við öflun og miðlun frétta og fréttatengds efnis í stuttu máli á að endurgreiða tuttugu og fimm prósent af launatengdum kostnaði að vissum skilyrðum uppfylltum þó ekki meira en fimmtíu milljónir króna á ári nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa gagnrýnt frumvarpið opinberlega Páll Magnússon taldi það ekki taka á yfirburðum Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði Óli Björn Kárason telur

að skilvirkasta leiðin til að styrkja rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla sé að lækka skatta styrktar og millifærslukerfi sé galin hugmynd Ásmundur

kallar frumvarpið

og spyr hvort ráðherra sé virkilega alvara samkvæmt heimildum fréttastofu eru þeir ekki einu þingmenn flokksins sem eru óánægðir með frumvarpið ráðherra segir að gagnrýnin komi á óvart vinnan hófst þegar Illugi Gunnarsson

mennta og menningarmálaráðherra skipaði starfshóp sem skilaði af sér skýrslu um bætt rekstrarumhverfi fjölmiðla fyrsta tillaga starfshópsins sé sú sem frumvarpið

byggt á hún kemur að óvart að því leytinu til að þetta er kerfi sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur unnið að á síðustu árum

á óvart að núna þegar það er verið að kynna þetta er varðar fjölmiðlana

ég er búin að fara yfir málið með þingmönnum sjálfstæðismanna og fara yfir aðdraganda málsins og ég held að það sé kominn aukinn skilningur á þessu öllu saman Lilja átti fund með Páli og Óla Birni í vikunni hún segir þann fund hafa verið góðan og upplýsandi fyrir alla ýmsar viðbótar útfærslur séu í skoðun meðal annars hvort mögulegt sé að endurskoða tryggingargjaldið frumvarpið sem nú sé í sé hins vegar vel unnið og hún standi við það ég vil nefna það líka að þetta er í takt við önnur endurgreiðslukerfi sem fjármála og efnahagsráðherra hefur sett á laggirnar í fyrsta lagi endurgreiðslur er varðar kvikmyndir nýsköpun bækur og hljóðritun lögreglurannsókn á dauða litla drengsins sem féll niður um brunnop á Suður Spáni í síðasta mánuði stendur enn yfir líklegt er talið að landeigandinn verði ákærður fyrir manndráp af

gáleysi

milljón ólöglegir brunnar eru á Spáni miklir þurrkar voru víða á Spáni í fyrra vegna hitabylgju og sums staðar þurfti að skammta bændum vatn það hefur reyndar ítrekað gerst á síðustu árum bændur hafa því margir hverjir gripið til þess ráðs að grafa ólöglega brunna en það eru ekki bara bændur sem bora eftir vatni ólöglegir brunnar eru líka grafnir í stórum

stíl til þess að vökva allt það grænmeti og ávexti sem nú er ræktað í heilu sem risið hafa á Suður Spáni á undanförnum árum svo þarf líka að vökva sem þarf að vökva daglega í það fer ómælt magn af vatni á sama tíma og vatn er skammtað til bænda jarðeigandinn þar sem hinn tveggja ára féll í brunninn heldur

því fram við yfirheyrslur að hann hafi sett tvo stóra múrsteina fyrir opið lögregla hefur greint frá því í fjölmiðlum að hún telji þá skýringu ekki halda vatni og líkur er leiddar að því að hann verði ákærður fyrir manndráp af gáleysi allt bendir til þess að brunnurinn sem var í desember hafi verið ólöglegur nokkrum dögum eftir að fannst látinn í brunninum féll maður og hundurinn hans niður um sjötíu kílómetra norðan við brunninn sem

og áttatíu kílómetrum austar fann maður á gönguferð með tveimur börnum sínum þetta brunngat á miðjum göngustígnum spænska fréttastofan greinir frá því að á síðustu sex árum hafi aðeins fimm ólöglegum brunnum verið lokað

Julens litla hafi opnað augu fólks fyrir vandamáli sem allir vissu af en enginn vildi tala um yfir níutíu fuglategundir sáust

ár og hafa þær aldrei verið fleiri segir að greina megi fækkun í þekktum fuglastofnum sem að hluta má rekja til loftslagsbreytinga hérna

bætist ein tegund við stelkur þú getur skrifað hann stelkur einn rauðhöfði fimm hófst hér á landi fyrir hátt í sjötíu árum til að byrja með var hún sport

er nú álitin vísitala á breytingar fimmtíu tegundir fugla eru reglulegir vetrargestir á landinu nýjar tegundir hafa sest hér að og hingað flækjast sjaldgæfar fuglategundir þannig að í ár sáust um eða yfir níutíu tegundir fugla í talningunni og það hefur

hafa aldrei sést jafnmargar tegundir sumar fuglategundir bregðast mjög fljótt við loftslagsbreytingum til dæmis er hér meira af álftum og

og þær fuglategundir sem kjósa kaldara loftslag hafa fært sig sá fugl sem er nú kenndur við

það er áberandi minna af honum síðustu árin það virðist sem þeir séu að láta undan þeim breytingum sem hefur orðið á veðurfari síðustu tíu til tuttugu árin

fugl var

minnti mig á lóu en ég ætla nú ekki að setja það á blað mildir vetur geta til dæmis haft áhrif á möguleika rjúpunnar sem skiptir um lit á haustin ef veturnir eru er hún auðveldari bráð fyrir fálka og veiðimenn árið tvö þúsund og sautján var hvergi snjór á landinu og þá mátti segja að það væri

að skjóta fisk í tunnu að stunda rjúpnaveiðar fyrstu dagana heyrðu þetta eru þarna eru þær sem ég sá miklar breytingar hafa orðið á fæðu fjölmargra fuglategunda hér á landi nánast allir sjófuglar eru bara á válista og þar á meðal algengustu fuglar landsins fýll og lundi flokkar fugla eftir því hvað þeir eru taldir vera í mikilli útrýmingarhættu þrjár íslenskar fuglategundir

lundi og skúmur eru í bráðri hættu ellefu til viðbótar eru í hættu þeirra á meðal tuttugu og þrír eru í nokkurri hættu þeirra á meðal er kría snjótittlingur og æðarfugl oft er erfitt að segja til um nákvæmlega hvað veldur breytingunum en núna eru þessar loftslagsbreytingar undir og yfir öllu sem er að gerast hér og þá oftast í gegnum fæðuna sem við sjáum breytingar hér á

til Vestmannaeyja er langt kominn framkvæmdir við risastóra

hvalalaug eiga að klárast í lok mars Eyjamenn vilja að fleiri mjöldrum verði bjargað úr ómannúðlegum aðstæðum því nægt er plássið í kvínni tvö þúsund og sextán spurðu forsvarsmenn

næststærsta

heims yfirvöld í Vestmannaeyjum hvort vilji væri til að

úr kínversku sædýrasafni og leyfa þeim að búa í Klettsvík þar sem Keikó heitinn dvaldi

merlin rekur meðal annars Legoland og og er í samstarfi við góðgerðarsamtökin Sea Life Trust sem bjarga

mjöldrum úr óviðunandi aðstæðum Eyjamenn sögðu já

eru systur ellefu ára gamlar og geta orðið fimmtíu ára í góðum aðstæðum í apríl verður þeim flogið í þrjátíu og fimm klukkutíma til Reykjavíkur fluttar í Herjólf og þaðan til Vestmannaeyja þær verða í fjórar vikur í sóttkví í glænýrri risastórri

eftir það þá fara þeir út í Klettsvík en þessi

eitthvað slíkt einnig verður fiskasafn á staðnum og lundaathvarf en mjaldralaugin er langstærsta framkvæmdin og kostar hátt í tvo milljarða króna hún er á stærð við þrjár meðalstórar sundlaugar og það á að fylla hana af sjó í mars það er ýmislegt eftir en það eru krafti mjaldrar eru miklar félagsverur og eru systurnar mjög háðar þjálfurum sínum sem fylgja þeim frá Kína og verða með þeim í eitt ár en við munum þjálfa upp Íslendinga vonandi heimamenn til að annast þá í framtíðinni talið er að um þrjú hundruð

séu í haldi um allan heim við mjög misjafnar aðstæður og forsvarsmenn verkefnisins hér í Vestmannaeyjum vonast til þess að það þessi dýr kynnast nýju

fiskum um daginn var til dæmis allt fullt af sel þarna í Klettsvíkinni þannig að þeir eiga eftir að hitta nýja félaga til að

gengur í hvassa suðaustanátt með snjókomu en síðar slyddu og rigningu á suðvestanverðu landinu en austantil síðdegis hægari vindur og áfram kal á Norðurlandi annars

tveggja til sjö stig rofar til um stund suðvestantil eftir hádegi en

þykknar aftur upp með rigningu syðst seint annað kvöld Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir hér rétt á eftir þá skulum við

íþróttum kvöldsins

lauk glæstum ferli með bronsi í bruni á h m fallbarátta Olísdeildarinnar harðnar enn eftir leiki dagsins vann langþráðan sigur tveir karlmenn á þrítugsaldri hafa verið hætt komnir eftir köfun í sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu á síðustu tveimur vikum forstöðumaður sundhallarinnar segir

að aukast og það geti verið stórhættulegt viðvaranir um óleyfilegt slím birtast vikulega í

að fullorðnir séu hæfilega tortryggnir þegar þau leyfi börnum að prófa nýjungar yfir milljón ólöglegir brunnar eru á Spáni tveggja ára drengur féll ofan í einn slíkan í síðasta mánuði og lést

voru flestir grafnir vegna skorts á vatni vegna þurrka aldrei hafa fleiri fuglategundir komið fram í

og nú breytingar eru að verða á þekktum fuglastofnum sem

fyrsta

heims verður að veruleika í Vestmannaeyjum í vor flogið verður með hvalina beint frá Kína til Reykjavíkur og

að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri tíufréttir verða á sínum stað í útvarpinu í kvöld og vefurinn punktur is er uppfærður allan sólarhringinn við þökkum samfylgdina um helgina veriði sæl